खाना जौनकी हाम्रे जियेक तहिन खैती। यी खानाफेन तमान किसिमके अथवा यी खानाके कामफे तमान किसिमके रह्ता। कुई खाना हमके रोगतिती लड्ना क्षमता बढईतियाँ कह्लेसे कुई खाना हम्मर <hesitation> हड्डी ओह्के बल्गर कर्तियाँ। कुई खाना हम्मर आँखी ओह्के तेज कर्तियाँ। <hesitation> उस्ते कर्के कुई खाना ऐसन फेन हैं। जौनकी हम्मर साँस ओह्के गिन्धबैनामेफे मदत कर्तियाँ। जस्ते <hesitation> लासुन हुइगेल प्याज, मुडा आऊ तमान किसिमके मसाला उस्ती कर्के मच्छी, घिउ। येने चाहिँ हम्मर साँस ओह्के गिन्धबैनामे मदत कर्तियाँ।